ña kuu ña mana ka´ra ku ku´su va´a yo ra u´kusu yo só ñaa intyi ña ku xini yo ntyi modo satiu´n mia tyi uu-m a´ru ná ñaa tyani yo tyaayo ña ku ña in´a ña nantani yo ña kò´o ñá nùù a kò´o ña kasía katyo yo a kò´o xuu´n katyiyo a hueno uu-m kuana kò´o xu´un nùù ra ntaní na ntaní na ra kò´o kixi va´a na tyi uu-m kixi kua media hora a in hora a nti uvi hora li kixi na ra ntáko na saka mi´na intu na ntaní na ntaní ná tyo kò´o kixi na só ñaa a yaa tu´na kò´o sée ko ntaatu na kaku sée na ntatu na kò´o a ñá´a a tá´a kuna ra ntatuna kau in sée na a ko in sée li na ra kò´o s+ee na ra ntaní na ntaní na ntyi modo sá´na ntyi kó tava na ku kó sée na riso uu-m ñakú kusu va´a yo hua ñaa u´ntaní yo tyi sa kuntatu yo a tyi siempre ña ñaku ñá ntisa katyiña kuu yanka kunti kutu ña tyi ñaa uu-m taku u-m a tá´a a ñá´a kuu yo ra nisu´a vityu kuii´so ni´ni yo ta´an yo ra ko sée yo a ko xu´un nuu yo tyi ñaku yanka hua kuenu kueni ni kuntatu yo ra ñaka ra un´tatya yo´a xini yo´a xini yo ñaka ku iva ña ka hua ku ku sa´yo kusu va´a yo